أشرب تقريبًا إثنين إلى ثلاثة لتر من الماء يوميًا <hesitation> حسب النشاط، والجو، يعني أسبوعيًا يمكن أنا أكون شربت أربعة عشر إلى واحد وعشرين لتر، أحب أكون مرطبة <laughs> لإنه مهم للصحة ،والشعور بالنشاط.